<hesitation> Ny tena tsara an <hesitation> fara-fahakeliny indray mandeha isan'andro. Fa ny tena tsara izany an, <hesitation> manao maromaro isanandro ohatra hoe indroa ny in-telo izy avoaka eo an-tokotany dia mba mihazakazaka kely na miara-milalao kely aminazy. Na mandeha mandeha tsotra fotsiny.